मिर्या कुटपाचो यन्त्र ग्राइंडर यन्त्रान भाषिणुत चलते। तितुं भितुं दोन चाके अस्तात जेच दोणाई सिदीक धार आस्ता आणी तितल्या तें बारिक जावन पिट्याचो आकारण साकाइँल पडता।